Kõgõ kipõmbaq eläjäq ummaq, nigu teedäq, no tsirguq, kiä lindasõq. Sis muidoki gepardiq, kiä ummaq maa pääl juuskjist kõgõ kipõmbaq.